Ki- king'aminik ko kyaae kei aa- amyan amu kimamache sukul, amu kyawei mwalimu nikicham konetech, amu kicham kopire chii, kipichii mwalimu inoo ko king'a ki- ki- king'oit petuu nepo nepo kwa- kwang'wan kasi, kokimamache awa sukul amu kipetunoe kokeny kokicham kwane ne ne- ne neapuchi klas, kokimamache awa sukul, ko- kokicham alechini mamanyu, mamache awa sukul a- aman metit, ko kicham ayae eng' petushe choee, simawe sukul, simapapuch kilas ako simapira mwalimu. kot ko ng'ale kwangwan kasi ma amyani aleen kwangwan kasi amyani ak chumaa, ko ka ko ka koit chumatatu kewektekei sukul, kokimamache awendi sukul, kyayae kei kuya amyani.